Ma per esempiu tek e mërkuria bunj dy orë dhrom, pran tek e shtunia pamet e jan katër orë e pra dipendi na një ka ve Palerm o dipendi ku ka vete, përçë shurbenj di brënda quindi ngë se tundem me makinën të vete shurbenj.